Madyë ëch dun i'ixë yë tsu'ukyë, yë naranja china, yë uva, yë fresa, yë pera, yë manzana, yë ka'akë, pues juëch dun dun na i'ixë yëya ajtyë kopkotyë xi'im dun myësëyëp.